Aminahy manokana tsy mitombogno olo araiky miasa kai tsy mitady valiny valisoany manokangna na izy voninahitra tadiaviny aka na raha hafa fao misy tanjony foagna aka matoa izy magnano asa araiky